अनकुअ धनर् भज्न जुन्मिल मने हव मरिले भज जै। ते हव मने भज्न तो एततु होल् हेरि दि भज। जुन्मिल हव दि भज है। हव दि बोहुत् भज्न भज न। ते अर्फोर जुन् नाम् होल्, बेलेक्-बेलेक् धनर् हव दि भज भज्न होल्। एततु होल् हेरि बहि। भहि क मि फ्लुत् बुलिओ जनो। ते अर्फिसात् असे च्लरिनेत्, च्लरिनेत् बुलिओ त असे। ते अर्फिसात् सक्सोफोने। ते अर्फिसात् त्रुम्पेत्। ते अर्फिसात् होल् ओबोए। ते अर्फिसात् बस्सून्। ते अर्फिसात् त्रोम्बोने। ते अर्फिसात् तुब। ते अर्फिसात् असे पिच्चोलो। ते अर्फिसात् होल् हर्मोनिच। हर्मोनिच मने मोर् हेरि, मोर् घोरत सिल हर्मोनिच।